شونې ده، خو ستونزمن. ټکنالوژي اوس زموږ د ژوند برخه ده — له اړیکو نیولې تر زده کړې او درملنې پورې. بې‌ټکنالوژۍ ژوند به ساده وي، خو ډېر محدود. غوره دا ده چې متوازن کار ترې واخیستل شي.